أول شيء لازم تختار دراجة مناسبة لوزنك ،وطولك، وتتأكد إن العجلات منضبطة ،ومليانة هواء ، ثم ترتدي الخوذة تحاول إنه توازن نفسك ،ابدأ بالمشي مع الدراجة ،وخليها على جنبك ،بعدين حط قدمك عالبساط والقدم الثانية عالدواسه، لما تحس انه انت جاهز ادفع بنفسك بالقدم اللي على الأرض واركب عالدواسة ، حاول انه توازن نفسك بيديك وركز عالطريق اذا سقطت لا تحبط ، كل الناس تمر بنفس الشيء الممارسة هي المفتاح ومع الوقت بتتحسن.